Omusaha ngabya ingakyinemwana inganzire ingakyinzire erisatha, inganzire erisatha nebi nebinandi ebidole byabana. Ithukabikolha omwabisika ithwathabikolha omwabivere, ithukabyahu ithwasatha ithukasathandeke neryu ingye inganzire erikolha ebidole ebyu iningabikolha ekyekyisika ingabikolha ebyomwabivere ene ebyosi iningabikolha nebyomwabukyimba nabyu iningasorokaya obukyimba byokwabiharani ingakolha mwehidole ehyabana. Ithwasatha ithwakolha iningakolha mama ingakolha thatha ingakolha nabana boko. Neryu ibwa ekyu nikyangabya nganzire ingakyine mwana mulhere